komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við fjöllum um árangur íslenskra krakka í stórri hönnunarkeppni í Noregi segjum frá

laugardaginn var haldin hátíð í tilefni þess að hundrað ár voru frá því að Ísland varð fullvalda ríki setningarathöfn var við Stjórnarráð Íslands við

þar sem Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setti hátíðina það var gert á sama stað og fyrir hundrað árum eftir það var ýmislegt um að vera í bænum svo sem tónlist ræður og fjöldi skemmtiatriða fyrsta desember árið nítján hundruð

átján fengu Íslendingar fullveldi þá voru svokölluð staðfest í þjóðaratkvæðagreiðslu þá kusu allir Íslendingar sem

hafði þá verið undir danskri konungsstjórn í um fimm hundruð ár það voru ekki bara hátíðarhöld á laugardaginn því fjöldi

fólks mætti á Austurvöll til þess að krefjast þess að nokkrir þingmenn segðu af sér margir eru ósáttir við hegðun sex þingmanna eftir að leynileg upptaka af samtali þeirra var birt í síðustu viku þingmennirnir sex sátu á veitingastað rétt hjá Alþingishúsinu og spjölluðu saman á upptökunni heyrðust þeir tala illa um samstarfsfólk sitt á þinginu og segja margt dónalegt um eftir að upptakan kom í ljós voru mjög margir sem sögðu að fólkið á upptökunni ætti að segja af sér þingmennsku að segja af sér þýðir að hætta í einhverju til dæmis hætta sem þingmaður það heitir að segja af sér af því þingmenn eru í embætti þeir eru ekki ráðnir eins og í fyrirtæki heldur eru þeir kosnir af almenningi það er ekki hægt að reka þingmenn en það eru til ákveðnar reglur um það hvernig þingmenn eigi að haga sér og hvað þeir mega gera þær reglur kallast siðareglur og margir vilja nú skoða hvort þingmennirnir á upptökunni hafi brotið þær reglur nýir þættir um ferðalag

gígju Ómarsdóttur til Úganda byrjuðu í gærkvöldi á RÚV þættirnir verða þrír og

sýndir á RÚV á sunnudagskvöldum þar sem

að fylgjast náið með ferðalagi

mjög erfitt og mikið menningarsjokk

hlýjaði manni svona í hjartanu og þetta var voða krúttlegt allt saman af því þau voru öll svo hamingjusöm ég á mér tvö uppáhaldheimsmarkmið það er menntun fyrir alla og jafnrétti kynjanna það er bara eitthvað sem mér finnst sjálfsagt að allir séu í skóla en þegar maður fer þarna út sér maður forréttindi að fá menntun og maður sá það þarna hvað konur á Íslandi hafa það gott af því að sjötíu og fimm prósent af öllum konum hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi hvort sem það er líkamlegt eða andlegt eða bara einhvers konar ofbeldi þú veist þær fá ekkert allar menntun og það eru alls ekki allir sem hafa aðgang

þetta svona tengist bæði sem sagt markmiðin þótt þau séu öll mikilvæg mest í mér ítarlegra viðtal við

á Rás eins á morgun klukkan átján þrjátíu nú er komið að krakka

Kiljunni við höldum áfram að segja frá nýjum íslenskum barnabókum með aðstoð krakkanna í

hæ ég heiti Sunna Kristín Guðjónsdóttir og ég er níu ára

ég var að lesa

bókina

frumleg fyndin og hugmyndarík

besta við bókina er bara hvað hún er svona óvenjuleg og já hvað það eru alltaf einhverjir skemmtilegir hlutir að koma upp hvaða lærdóm má draga af þessari sögu er bara að maður getur leikið sér endalaust með orð er þetta bók í einhverri seríu nei hún er ekki í neinni seríu en Þórarinn hefur skrifað mjög margar ljóðabækur fyrir börn kom þér eitthvað á óvart já það kom mér mjög mikið á óvart

í hverju einasta ljóði til dæmis

kaupa eitthvað Venus skín skært á morgunhimninum þessa dagana og tunglið tekur líka mikinn þátt í sýningunni plánetan Venus og tunglið sameina stundum krafta sína við að skreyta himininn Venus er álíka stór og jörðin

svo björt að hún sést líka um hábjartan dag það er af því að hún endurkastar svo miklu ljósi það er stundum litur í ljósinu frá Venusi en það er vegna

brennisteins sem er í lofthjúpi hennar á þessari plánetu og á yfirborðinu er um fimm hundruð stiga hiti þegar sól hækkar á lofti hverfur Venus sjónum hún er skærust um þessar mundir en dofnar á næstu mánuðum svo sést hún ekki aftur fyrr en í lok næsta árs þá verður hún búin að skipta um hlutverk og orðin

um helgina var dregið í riðla í undankeppni Evrópumóts karla í fótbolta og íslenska kvennalandsliðið í handbolta er á leið í umspil um sæti á h m í vor karlalandsliðið í fótbolta var í öðrum styrkleikaflokki í drættinum það kom í ljós að heimsmeistarar Frakka verða andstæðingar okkar úr efsta styrkleikaflokki Tyrkland Albanía Moldóva og Andorra bættust svo í riðilinn löng

ferðalög bíða þess vegna íslenska liðsins í undankeppninni keppni hefst í mars og Ísland leikur þá tvo leiki á útivelli henni lýkur síðan í nóvember á næsta ári kvennalandslið Íslands í handbolta komst áfram í umspil um sæti á h m þegar liðið vann Aserbaídsjan um helgina

varð að vinna leikinn með miklum mun til að eiga von um að komast í

aðeins efsta lið riðilsins fer áfram en besta liðið í öðru sæti riðlanna fjögurra kemst

líka áfram

að komast í það sæti þurfti Ísland að vinna með tuttugu og sjö marka mun ísland vann þrjátíu og eins marks sigur fjörutíu og níu mörk gegn átján og er því best liðanna í öðru sæti þá er komið að krakka í dag ætlum við að fjalla um tvær nýjar barnabækur ég heiti Sóley Sif Jónsdóttir og ég er ellefu ára ég fékk bókina Hansen sem er eftir Finn hana geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já skemmtileg frumleg og bara æðisleg hvað er það besta við söguna það besta er örugglega hvað hún

raunveruleg fyrir hvern er sagan að þínu mati bara fyrir alla hvaða lærdóm má draga af þessari sögu að það sé betra að brjálast ekki yfir öllu sem gerist er þessi bók í einhverri seríu bók er eiginlega í seríu fyrsta bókin er bara komin út en það stendur í endanum að það eigi eftir að tvær í viðbót halló ég heiti Hákon Árni og er níu ára og ég var að lesa handbók fyrir ofurhetjur þriðji hluti alein hvernig myndirðu lýsa bókinni í þremur lýsingarorðum hún er skemmtileg spennandi og bara óvænt

atburðarásin er óvænt og breytist stundum hratt

sagan að þínu mati bara alla krakka sem hafa gaman af því að lesa hafa gaman af ofurhetjum og líka fyrir þá sem eru lagðir í einelti hvaða lærdóm má draga að ef maður er lagður í einelti eða strítt þá

einhverjum sem maður treystir eða svara fyrir sig ekki bara halda því frá Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ höfnuðu í fimmta sæti í lokakeppni Lego League sem var haldin í Osló í Noregi nú um helgina

sigruðu í undankeppninni sem fór fram í Háskólabíói fyrir tæpum mánuði í Osló kepptu við fjörutíu og átta lið frá Danmörku Færeyjum Noregi og Svíþjóð íslensku krakkarnir settu markið hátt áður en þau fóru út og voru ánægð með árangurinn við vorum alltaf að vona það besta og vona að komast þetta var pínu markmið hjá leiðbeinendum okkar liðsheild rannsóknarverkefni og hönnun

en hvaða ráð hafa

framtíðar bara æfa sig bara taka sér tíma í

vakti mikla athygli þegar hún kom fram á árlegri loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem nú fer fram í Póllandi og hefur mikinn áhuga á umhverfismálum hún vakti mikla athygli í byrjun september þegar hún

í skólanum til þess að mótmæla rétt fyrir kosningar í Svíþjóð fyrir framan sænska þinghúsið

vildi að fólkið sem yrði kosið á

þing legði meiri áherslu á umhverfismál og berðist gegn hlýnun jarðar nú tók hún sér aftur frí frá skóla til þess að ferðast til Póllands og halda ræðu á loftslagsráðstefnunni

sem er haldin þar í landi hún sagði að það sýndi ekki ábyrgð að stjórnmálamenn mættu ekki á ráðstefnuna framtak

nú er komið að krakka þar sem við fjöllum um nýja íslenska barnabók með aðstoð ég heiti Soffía Rún og ég er tíu ára ég las bókina Henrí rænt í Rússlandi hvað er það besta við söguna

og alls ekki bara um fótbolta fyrir hvern er sagan að þínu mati

hvað lærdóm má draga af þessari sögu ekki gefast upp þótt vonin sé lítil er þetta bók í já hvað heimurinn getur verið hræðilegur stundum já krakkar í fimmta bekk Ártúnsskóla fylgjast nú með óhefðbundnu jóladagatali

það er ekkert sælgæti í dagatalinu og engir gluggar nema kannski gluggar inn í fjarlæga heimshluta dagatalið

þannig að krakkarnir horfa á myndbönd þar sem þau kynnast öðrum menningarheimum og það kemur nýtt myndband á hverjum degi til dæmis fengu þau sent myndband af aðstæðum stelpu í sem fékk nýlega að ganga í skóla það er snemma morgun klukkan er bara fimm en þar sem það er laugardagur og ekki skóli þá fer ég með mömmu í vinnunna við ætlum að fara á markaðinn og selja bollur en hvað finnst krökkunum um svona jóladagatal bara skemmtilegt og fræðandi en þetta er svolítið öðruvísi jóladagatal já ekki eins og maður opnar og svo fær maður súkkulaði ekki alltaf það gaman

ný alþjóðleg rannsókn hefur mælt alla samanlagða stjörnubirtu alheimsins og tekist að endurskapa gang

niðurstöðurnar voru birtar fyrir nokkrum dögum og hafa vakið mikla athygli

rannsóknarinnar var að mæla það hvernig stjörnur hafa myndast í alheiminum Kári Helgason

og við fáum út var í hámarki fyrir svona tíu milljörðum ára alheimurinn sjálfur er þrettán komma sjö milljarðar ára gamall þannig það er langt síðan var í hámarki eða virkni

var í hámarki síðan þá hefur hún verið á niðurleið það má segja að við höfum misst af helsta partíinu í alheiminum og það er svona að deyja út

eru hættar að mynda stjörnur í dag þó svo að okkar eigin vetrarbraut

að mynda stjörnur svona fimm til tíu stjörnur á ári víðsvegar um vetrarbrautina og við náum að setja góðar skorður á á sögu alheimsins svona nánast alla leið aftur að Miklahvelli og þetta er svona eiginlega galdur

að alheimurinn er eins konar tímavél því lengra sem þú skygnist aftur í geiminn því lengra aftur

ertu að horfa vegna þess að ljósið er bara svona þannig náum við að vinna okkur aftur á bak í tímann og endurskapa

er komið að krakka

heldur áfram að kynna fyrir okkur nýjar íslenskar barnabækur ég heiti Salka og ég er ellefu ára ég las bók sem heitir skemmtileg jólaleg og spennandi vá hvað er það besta við söguna jólin jólin eru æði fyrir hvern er sagan að þínu mati svona níu til tólf ára hvaða lærdóm má draga af þessari sögu að trúa á jólasveininn já það er

trúa á jólasveininn kom þér eitthvað á óvart kom á óvart að Katla Katrín sem er að hún sendi bréf til Baldurs hver er Baldur nú er aðeins um mánuður eftir af árinu tvö þúsund og átján og við í leitum þess vegna að orði ársins við viljum fá að vita hvaða orð ykkur fannst standa upp úr á árinu þetta voru

við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar